Mchele wakuora kwaundoa mchele kwathombua kindokicha kuaithamba hena mringi kwafunya minga uyauchujike iho kwaashamuro kwa varika mringa kuafililia moro mpaka mringa uya uchemka kwavikia munyu na mafura kwavikia, mringa ukinachemka kwavika mchele, kwavikia ho moro mdu kimetha una ungua kwa kora ukamisha kole kwa shigha ikora ithanganyana maghobe. Maghobe ghofu kole kwemkora ghemsha kuathanganya haya kabra mchele ulanauma kabitha kimitha ukauka maghubo ghaya ghaume kindo hamui kana kwakora kawaida thavandu vakora kiu, kwakora na mbogha, kama mbogha tingi mapere. mchicha, kwakora kawaida ukamivikia mringa ukachemka ukaukia mchere ukamisha kuafunya kuakora mbugha tafo kwemmalia ikora.